Teta achame miising amu teta koma meleen oo karamet nyii ne ke aee, ne ke pae, ame imuch kwaam susweeki kwaam ang'ot iin sokeek ap pandek, kwaam chepo piasiik, kwam chepo ang'ot tumto. ko eng' teta anyun ko koneech tukuk chechaang, teta kokoneech cheko, kokoneech kwe <hesitation> iin muito, kokoneech kokoneech ang'ot iin ng'atateek che kimuchi kekolsee ak kenyoru ang'ot iin ya ka kieeny kenyoru makateet ke- kealde ipkenapunenech kweinik. Keng'et kealde cheko kenyoru rapishek ketorete lakook choo ketoretee paishonik chepo kotukul eng' koriik chook, ko teta anyun ko kiy ne pa- ne- netareet kapsa misiing eng'- eng'-eng' kiakiik che kiripe, amu teeta uu kele kiy tokol eng sapet amu tinye tukuk chechaang kuu ang'ot kuinoik kwai kora ko mokoi kepaisye eng-' eng' komasta ne- ne- nekichapeen iin ang'ot ku cherarainik, akechapee ang'ot tukun alak che uu kerich, ko sa ko iin anyun kwanyun teta akere ko pa maana mising eng' amu iin koneech tukuk chechaang kuu ang'ot iin- ang'ot- angot krimit kokakenyoru eng' cheko ak kakenyoru rapishek, kakealde, kakeaam ang'ot pendo ya kaki yakitindoi <hesitation> tumwek ko muuch ke eeny teta, ke ke aam pendo, ke luu cheko. ke nyoru ngatatek ke paishe ing' imbar. kenyoru ang'ot iin ang'ot- ang'ot- ang'ot iin kuinoik kwai kepoisheen, ko teta kenyoru ang'ot mwanik.